Ovya woze ovya owopwo ovya uwola ovya uwondo ovya uwoulor ovya oworeyi ovya oworowo ovya oworanda ovya oworondo ovya owuwo ovya owuworenyi ovya uwɔsou